Da da kiti ja ka joo ka saá listoá ma ntaká ja kívu ku, ina kuet yua ja hora ka jin'á va'u xi kenta ko nag in kiti te ka jiiña chi tu tu ka kixi chi ka kixi kuenta ka yukuní konte ja nuni kiti kentao nu ni ka jini te ka jin'a xeen, ni óó nu ka jinna niñu suan.